Mi yiɗan mi anda ha masayi maɓɓe hado ɓe yotti komoi anɗi ɓe maɓɓe ɓe noi ɓe nana ta ha ɓanɗu maɓɓe to himɓe ɗo dogga gam meema ɓe to himɓe ɗo ɗogga gam jaɓa jungo maɓɓe winɗi naɓe ha ɗefte noi ɓe nanta to himɓe ɗo hoosa hotoji maɓɓe.